<hesitation> ho sport nɛ onni suwani nicozo-na matete ho a abdo we wee abdo paseke abdo mu bɛ a catch mu bɛ a balontannu pression wo mana owa tena <noise> dɛdɛ dɛdɛ fa oyi ju o sura